انا واصدقائي بنحب نلعب فريز أو التاج كثير. اللعبة بسيطة بس مرة حماسية. واحد فينا يكون هو التاج يعني يحاول يمسك الباقين واللي يمسكه لازم يوقف مثل الفريز وما يتحرك الأ أن أحد تاني ييجي ينقذه نلعبها في كل مكان سواء الحديقة أو في الحي أو حتى الشارع. دايما فيها ضحك وحركات سريعة.